Guapika reta yaiporu vaera eh yaguata vaera pipe jeiko supe reta silla de rueda jei superetano, kua yaiporu ipuere vaera oime yave maratu yaiko ñape yave, yapuru yave o yandembaeraji yave pipe yandere ruata reta oime yave yande mbaeraji jare yaguata vaera pipe